نہٕ، زیادٕ تر تناظرن مطٲبق، چیلنجن وراۓ صحیح معنن منٛز"اصل زندگی" گزارُن چُھ نہٕ ممکن، تیکیازِ چیلنجز چِھ اکثر ذأتی ترقی، لچک، تہٕ کامیابین خاطرٕ گہری تعریف خاطرٕ اتپریرک پٲنٹھ کٲم کران۔ تمن وراۓ زندگی ہیکو یکسر سمجِتھ تہٕ معنیچ کمی چِھ۔